Pus rapu se ndeu mas k'ua lu lu'uei punje ngjai lupa ringiji pus pus kauk lanu'u ke batsjau batsjau batsjau kich'ijiñ kon pakas ngupjei y kara se mjang natei pakas nupjei bat'ei pakas ngupjei y se mjang natei kara bat'ei se mjang nat'ei talung pus es mjiung talung mat batsjau punje bat'ei kon baei ri'ial batsjau rapu rapu mole kuju pu batei l'en kon arroz y y mje pus pus mje pus punje tuaum punje kua se bumang nadets pus pus maets mje kon kua skan'ia kon rikiung lei mi'ia rapu laei latsjau mmi'ia kon nikiujuil mje ladets rapu re lanu'u batsjau ngjai se kua manatsjau y ya kuande kuande ya batjeiñ mi'ia batsjau rapu ya l'en re kich'ijiñ re let ya mi'iat ya rapu pus maiñ y maiñ punje pus pus chu ya lanu'u pus ku'uaus re l'en kje per se mjang natsjau karat kute kimbia'an pus bat'ei batsjau re kute bat'ei batsjau rapu re kua lanjau rapu re l'en <noise> re let mi'ia rapu ya pu ya mi'ia rapu mi'ia libiaiñ re kich'ijiñ ya pus kujui ya batei napu napu napu napu napu napu pastel l'eje napu ni la'u peuk l'ejei niñja xi'iui <laughs> pus napu maiñ l'en napu batsjau rapu re batei kauk lanu'u kuande nda lipia ningiji kuande nda nda lupa ringiji nejeiñ y ya cuando nda pus nda likijit pus lem lem skara rapu kupu bat'ei kich'ijiñ batsjau lem bi'ia rapu lem skara mi'ia.